So ley aawiyon ngommi, mi wiyan mo "accu hakke". Mi yaha mi tewtoya pilaasi an, mi jooɗoo. O wara o jooɗoo pilaasi makko. So yimɓe ana ngonndi fuu, nii haani waɗireede so hemo fuu heɓa sago mun. Sabii saa ɓamii joonde goɗɗo ko wanaa joonde maa, <hesitation> a ndaartan ndaara jonnde maa ni, joƴƴinaa joomun e joonde mun.